Mombanà lampy, lampy ndraika dia misy koragna mi satria mampiasa pile agnatiny akao, na izy chargena aminà courant na izy mampiasa pile anao a ahafahany mirehitra, fa raha bolongagna lampy foagna am'zao dia sy hirehitra ho azy akeo igny na pihipihinao toy ino aza laha ohatra ka sisy pile mampandeha ananzy a agnatiny akao.